ما <hesitation> نحب -نحب نوعا متأخر ونرقد متأخر، الليل عندي وجت للإبداع والتفكير نونا نقلب في حياتي، نذاكر نشوف إيش اللي زايد في الليل ونديرة، الليل يكون طويل شوي نعمل فيه كل حاجة، لكن النهار نحسة جصير ما نقدرش ندير حاجة فية وأنا نحب النوم.